Walakse atepet ap chii korup kei ak ak ole mitei, at ko ki korom chiito ak kwa ole kararan piik ne matinyei ng'aal siwawa, ko akotepi koeek keny, koite kowalak atepeet nyi amu mamitei chito ne toos polyo twai mamitei chito na ka sirsikei, ng'oit yotok ko kararan piik tokol, ikatin, ko ng'alaluun komie, eng' oreet nemie, koyotok kokeere akot akine chiichitok ki yaa akoi kole ng'uu kororon pichu, ng'atepi ko uu pichu, ko tuun koweksei, ko ka kowalak atepet nyi amu mamii chii nikipkong'wech kei twai, mamii chii nikipko kosirsir kei, ko yotok ko walakse sape <hesitation> atepeet korup kei ak ak korupkei ak ole ole kap ko- kotepee eng' petushek chotok, kora ko muuch kowalak ko ko muuch kowalak sapet ap chito amu ng'i ng'iit ko ng'oke ng'o kwee kwee maiyoo akiit oliin ko mo koee chii maiiyo ko makoi tipiee maiyek ing' yuun amu iite yuun ko mamii chito neko nechope anan ko ne ko yotok ko muuch kowalak atepet.